auðmanna á Íslandi sé fullkomlega óeðlileg varðveita verði jarðir á Íslandi í eigu þeirra sem hér búa flokkur

forseta Úkraínu og fyrrverandi grínista fær flest atkvæði í þingkosningunum þar í dag samkvæmt

breska olíuskipið

við bryggju í Íran og óvíst hvenær það verður leyst úr haldi stjórnvöld í Íran og Bretlandi virðast ekki þokast nær samkomulagi það er brot á starfsreglum Strætó að neita að hjálpa fólki í hjólastól um borð í vagnana maður sem var neitað um aðstoð segir að það hafi verið lítilsvirðandi að vera skilinn eftir bandarískur sjávarlíffræðingur kortleggur ferðir hnúfubaka og hrefna um Faxaflóa með gögnum úr sömu hvalirnir synda synda aftur í flóann ár eftir ár

gott kvöld samgöngu og sveitarstjórnarráðherra segir að varðveita verði jarðir á Íslandi í eigu þeirra sem búa hér á landi boðuð lagasetning um jarðakaup útlendinga í haust á að byggja á fyrirmyndum í Noregi og Danmörku erlendir auðmenn hafa undanfarin misseri safnað íslenskum landareignum og jafnvel eignast meirihluta veiðiréttar í heilu laxveiðiánum nú er svo komið að eigendur nærliggjandi jarða eru

yfir þróuninni og stjórnvöld vilja grípa í taumana ég hef verið á þeirri skoðun að þetta sé fullkomlega óeðlilegt og það sé jafnvel líka óeðlilegt að það séu kaup innlendra aðila sem safna jörðum en heilt yfir ef við horfum fimmtíu hundrað ár fram í tímann þá er landið jafn mikil auðlind eins og hafið og og annað sem hér er og við verðum að varðveita það í eigu

sem búa á þessu landi til þess að koma í veg fyrir fárra hafa starfshópar unnið að tillögum til lagasetningar sem Alþingi tekur líklega fyrir í haust fyrirmyndir nýrra laga hafa verið sóttar til Noregs og Danmerkur Sigurður Ingi bendir á að svipaðar leiðir hafi verið bornar upp áður en ekki hlotið hljómgrunn ég tel að í núverandi ríkisstjórn sé hljómgrunnur fyrir því að skoða þessar leiðir betur og það er það sem við erum að

vinna og vonandi endar með frumvörpum í haust hvað fellst í þessum leiðum þessar fyrirmyndir byggja fyrst og fremst á landnotkun það sé ekki hægt að safna jörðum til þess eins að eiga þær þú verður að nýta þær þess vegna tengist þetta ekki bara að jarðalögum eða ábúðarlögum

reglugerðum kaup útlendinga á landi á íslandi heldur þessu og fleiri lögum eins og og fleiri þáttum sem við þurfum að skoða og þess vegna

hefur þetta ekki gengið

þó að margir hafi og þess vegna setti þessi ríkisstjórn þetta í í samstarf sem forsætisráðuneytið stýrir til þess að leiða öll ráðuneyti að sömu lausn flest atkvæði í þingkosningum í dag þetta er í fyrsta sinn sem flokkurinn býður fram til þings og samkvæmt fyrstu

fær hann um fjörutíu og fjögur prósent atkvæða næstflest atkvæði ellefu og hálft prósent fær flokkur sem er hliðhollur stjórnvöldum í Rússlandi þar sem hann lék forseta landsins

flokkurinn ætli að leggja höfuðáherslu á að draga úr spillingu og binda enda á átök í austurhluta landsins þar hafa

sem njóta stuðnings Rússa hertekið stór landsvæði frá árinu tvö þúsund og fjórtán verður leyst úr haldi íranska hersins stjórnvöld í Íran segjast vinna að rannsókn á skipinu og hafa fært tuttugu og þrjá skipverja þess til yfirheyrslu liggur enn við bryggju í írönsku borginni bandar Abbas yfirvöld í Teheran saka skipið um brot á alþjóðalögum bresk stjórnvöld vísa því alfarið á bug

voru birtar hljóðupptökur af Írana og Breta áður en skipið var hertekið

hermenn niður úr þyrlum og tóku yfir skipið stjórnvöld ríkjanna virðast ekki þokast nær samkomulagi utanríkisráðherra Írans gaf í skyn á Twitter í dag að John Bolton

Donalds Trumps Bandaríkjaforseta væri á bak við þetta allt saman fyrst honum hefði mistekist að fá Trump til

snúið sér að Bretum utanríkisráðherra Breta ítrekaði mikilvægi þess að tryggja öryggi við tvær flugvélar sömu tegundar og vél sem fórst í Svíþjóð fyrir viku hafa verið kyrrsettar hér á landi níu fórust í slysinu en talið er að annar vængur vélarinnar hafi brotnað af evrópsk flugmálayfirvöld hafa kyrrsett allar vélar af tegundinni þær hafa líka verið kyrrsettar í Ástralíu og á Nýja Sjálandi vélarnar tvær sem eru hér á landi eru í eigu flugfélagsins Circle

sem gerir út frá Akureyri og Reykjavík óeirðalögregla beitti táragasi og skaut gúmmíkúlum að mótmælendum í Hong Kong í dag þúsundir mættu til mótmæla í borginni sjöundu helgina í röð mótmælin hafa að mestu farið friðsamlega fram þótt komið hafi

átaka við lögreglu í dag mætti

vopnuð kylfum og skjöldum og beitti táragasi og gúmmíkúlum eftir að mótmælendur hunsuðu tilmæli lögreglu um að stöðva göngu sína þetta er sjöunda vikan í röð sem fjölmenn mótmæli eru í borginni skipuleggjendur segja að rúmlega fjögur hundruð þúsund hafi mætt í dag en frumvarpið var dregið til baka en það virðist ekki hafa dugað því áfram mæta þúsundir og krefjast nú almennra lýðræðisumbóta í Hong Kong og kalla eftir rannsókn á meintu ofbeldi lögreglu á mótmælendum síðustu vikur mikill eldur gaus upp í bakhúsi við íbúðarhús við Tangagötu á Ísafirði um sexleytið

slökkvilið var kallað út auk lögreglu og húsið var mannlaust en samkvæmt upplýsingum lögreglu stafaði mikil hætta af eldinum húsið er timburhús og liggur samhliða öðru íbúðarhúsi slökkviliði gekk greiðlega að ná tökum á eldinum og nú verið að reykræsta manni í hjólastól sem neitað var um aðgang að strætó vegna þess að hann var einsamall segir að það hafi verið lítilsvirðandi og niðurbrjótandi það er brot á starfsreglum Strætó að neita honum um aðstoð Magnús Jóel Jónsson sagði á Facebook frá atviki sem henti hann þegar hann beið eftir strætó skammt frá heimili sínu Magnús sem

hjólastól ætlaði í bakarí með strætó hann hefur margoft tekið strætó einsamall en í þetta sinn neitaði vagnstjórinn að hjálpa honum með

fyrir hjólastólinn vagnstjórinn sagði að Magnús þyrfti að hafa með sér aðstoðarmann til að sjá um það það væri ekki hans hlutverk og hver annar að nýta mér almenningssamgöngur og hann lokar hurðinni og keyrir í burtu

séu í flestum tilfellum til fyrirmyndar en þessi reynsla hafi verið lítilsvirðandi og niðurbrjótandi

upplýsingafulltrúi Strætó segir miður að þetta hafi gerst í fyrsta lagi því þetta er brot á starfsreglum vagnstjórar eiga að hoppa

og aðstoða farþega sem eru í hjólastól að komast um borð í bílinn

í öðru lagi þá erum við þjónustufyrirtæki og við fylgjum ákveðnum gildum og við viljum að vagnstjórar og starfsfólk strætó sé kurteist og

vitað sé hver vagnstjórinn er og gripið verði til ráðstafana

byrja á því að rannsaka málið betur

þarf bara að skerpa á þessu verklagi um hvaða reglur eru í gildi og hvaða vinnulag er í gildi til að taka við fólki í hjólastól það er bara ásigkomulagi í samfélaginu og og við þurfum að vera opin

þátt minnst sex hafa látist af völdum hitabylgju sem gengur yfir stóran hluta Bandaríkjanna á sama tíma hafa hundruð slökkviliðsmanna í Portúgal barist við skógarelda nokkrir nokkrir slösuðust í eldunum þar af einn alvarlega bandaríska Veðurstofan gaf út viðvörun sem var í gildi alla helgina vegna

sem gekk yfir austurströnd borgarstjórinn í New York lýsti yfir neyðarástandi vegna hitans sem komst hátt í fjörutíu stig bæði menn og dýr leituðu leiða til þess að kæla sig í kæfandi hitanum víða var brugðið á það ráð að koma upp sérstökum

þar sem fólk gat jafnvel dýft sér ofan í pott fullan af köldu vatni í Portúgal hafa hundruð slökkviliðsmanna barist við skógarelda eldarnir kviknuðu síðdegis í gær og breiddust hratt út sterkir vindar gerðu það að verkum að erfitt reyndist að ná tökum á

þeim þyrlur og flugvélar voru notaðar við slökkvistarf og portúgalski herinn var sendur til aðstoðar fjöldi fólks hefur þurft að flýja eldana

skógareldar eru algengir í Portúgal þar verður iðulega mjög heitt á sumrin og landið er skógi vaxið tugir létust í skógareldum sem geisuðu á sama svæði og nú fyrir tveimur árum bandarískur sjávarlíffræðingur hefur merkt átta hvali við Ísland með sem skotið er úr loftbyssu kubburinn safnar gögnum

um hvalina sem veita innsýn í ferðir þeirra og hegðun

hefur rannsakað hvali í Faxaflóa í rúm tíu ár í samstarfi við

aðra líffræðinga markmiðið er að öðlast betri skilning á hegðun hvalanna í flóanum í þessari ferð hefur Levenson merkt átta hrefnur og hnúfubaka með sérstökum kubbarnir eru sótthreinsaðir til að koma í veg fyrir að hvalirnir

í ysta lag húðarinnar er að kortleggja svæði hvalanna varpa ljósi á ferðir þeirra um Faxaflóa og skoða hvaða áhrif bátar hafa á dýrin rannsóknin hefur meðal annars leitt í ljós að sömu hrefnurnar leggja leið sína hingað til lands ár eftir ár af gildri ástæðu

rauði krossinn á Íslandi og Rauði hálfmáninn í Palestínu hafa unnið saman í átta ár á

dögunum héldu tveir palestínskir sálfræðingar vinnustofur fyrir sjálfboðaliða og aðra sem starfa með flóttafólki á Íslandi og kynntu meðferð þar sem lögð er áhersla á

sem snýst um styrkleika fólks og hæfni þess til þess að komast yfir áföll þau sem hafi lifað af hræðilega atburði og ekki

síst þau sem hafi komist alla leið til Íslands oft langa og erfiða leið séu yfirleitt mjög sterkt fólk

Reykjavík samþykktu nýlega umdeilt deiliskipulag við Elliðaárdal hollvinasamtök dalsins hyggjast safna undirskriftum og fara fram á íbúakosningu deiliskipulagið var samþykkt í lok júní og hefur tekið

nokkrum breytingum frá því vinna við það hófst fyrir tveimur og hálfu ári það hefur verið umdeilt og var afgreitt með fjórum atkvæðum fulltrúa meirihlutans í borgarstjórn gegn þremur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokks hollvinasamtök

Elliðaárdalsins eru andvíg skipulaginu telja það rýra útivistarsvæðið í Elliðaárdal og hyggjast safna undirskriftum til að fara fram á íbúakosningu mest ber á fjögur þúsund fimm hundruð fermetra þar á að vera hitabeltisgróður og matjurtarækt auk grænnar og heilsutengdrar þjónustu búist er við

að ferðamenn þrjár mega vera níu metra háar hægra megin við þær er lóð garðyrkjufélags Íslands þar má vera fimm hundruð metra skrifstofubygging sex metra há og deilir sú bygging bílaplani með

vinstra megin við

á að rísa búsetuúrræði á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar en illa hefur gengið að finna lóðir fyrir slík úrræði þar verða fimmtán íbúðir og eitt bílastæði fyrir hverja íbúð

verða með grænum þökum og eiga að falla vel inn í umhverfið lagðar verða tvær innkeyrslur inn á svæðið aðrar breytingar verða ekki gerðar á gatnakerfinu á stærstu lóðinni um helmingi svæðisins hafa ekki verið skilgreindar neinar lóðir og er uppbygging þar háð breytingu á deiliskipulagi Hjördís Sigurðardóttir frumkvöðull sem stendur að verkefninu fagnar því að deiliskipulagið hafi verið samþykkt og segir það grunnforsendu fjármögnunar hún hefur fengið vilyrði fyrir rúmlega tvö hundruð milljóna framlagi frá fjárfesti og fundar með fleirum á næstunni heildarkostnaður

við bygginguna á að nema fjóra komma sex milljörðum króna er víðar en á Íslandi sem ferðafólk kvartar yfir háu verðlagi á grísku eyjunni

að reiða fram jafnvirði næstum þrjátíu þúsund króna fyrir

kostar um fimmtán hundruð krónur veitingahús á eyjunni eru að auki sökuð um að svindla óspart á gestum þekkt fyrir tæran sjó fallegt umhverfi frábærar strendur og himinhátt verðlag stjórnvöld á eyjunni leigja strendurnar út fyrir háar fjárhæðir einn leigjandi

borgar milljón evrur í leigu um hundrað og fjörutíu milljónir króna

segir að hann rukki ekki fram úr hófi og að ríka fólkið sem hann tali við segi að þetta sé ódýrt ferðafólk sem fréttamaður franska sjónvarpsins talaði við var hins vegar á öðru máli og ekki bætir úr skák að lögregla á Mykonos hefur ítrekað gert rassíur á veitingastöðum fyrir að rukka allt of mikið hundrað og tuttugu evrur fyrir tvö glös af freyðivíni og næstum sex hundruð evrur fyrir sex skammta af

framferði sem er ekki gott þegar stærstur hluti efnahags eyjunnar byggist á aðsókn ferðamanna

og stærsta sólberja akur landsins bóndinn á bænum segir mikilvægt að þekking Íslendinga á lækningamætti jurta glatist ekki jörðina velli keyptu hjónin Bjarni og Hrafnhildur árið tvö þúsund og fjögur þar ætluðu þau að eiga sumarbústað og slaka á og svo fórum við að rækta jarðaber og þá þurfti að fara að selja þau og það þróaðist bara út í það að við erum komin með búð og vinnslu reksturinn hafi stigmagnast og þau hafi vakið athygli fyrir sérstakt og öðruvísi vöruúrval við erum að reykja osta við erum með reykta gæs saltfisk eitthvað sem fæst hvergi annarstaðar orðið í dag hér á völlum er líka þessi stóri sólberja akur og búast þau við nokkur hundruð kílóa uppskeru í haust og berin verða svo til dæmis nýtt í hvönn þegar þið mættuð eða hvað nei hér var engin engin hvönn

sáði hvönn og svo hef ég látið hana sjá um það sjálfa síðan og nú nýta þau hvönnina þau pressa hana og gagnast vel við

hann segir að í raun nýti þau allt hrat á þá séu þau dugleg að nýta jurtir úr nánasta umhverfi

Bjarni segir Íslendinga mega gera meira af því og telur miður hve mikið af þekkingu um mátt jurta hafi glatast öll lyf í heiminum eru af jurtum til þess að byggja upp beinin hann segir að það sem hafi byrjað sem saklaus hafi undið allhressilega upp á sig við þurfum að stækka búðina til að koma fólkinu fyrir þannig að

búin að teikna það og

og þá að veðri á morgun er svipað veður og hefur verið undanfarna daga

suðvestantil bjartviðri norðvestanlands og dálítil súld eða rigning austantil en þar rofar til og styttir upp annað kvöld Elín Björk Jónasdóttir

fer yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttafréttir kvöldsins sundmaðurinn Anton Sveinn

setti tvö Íslandsmet í sama sundinu á h m í fimmtíu metra laug í Gwangju í morgun úrslitin réðust á opna

Erna Sóley Gunnarsdóttir vann brons

auðmanna á Íslandi sé fullkomlega óeðlileg varðveita verði jarðir á Íslandi í eigu þeirra sem hér búa flokkur

forseta Úkraínu og fyrrverandi grínista fær flest atkvæði í þingkosningunum þar í dag samkvæmt þetta er í fyrsta sinn sem flokkurinn býður fram til þings breska olíuskipið

er enn við bryggju í Íran og óvíst hvenær það verður leyst úr haldi stjórnvöld í Íran og Bretlandi virðast ekki þokast nær samkomulagi það er brot á starfsreglum Strætó að neita að hjálpa fólki í hjólastól um borð í vagnana maður sem var neitað um aðstoð segir að það hafi verið lítilsvirðandi að vera skilinn eftir bandarískur sjávarlíffræðingur kortleggur ferðir hnúfubaka og hrefna um Faxaflóa með gögnum úr